Ndame kachionra yuu ndayu anduidio nayo nakonde he nini nunra nuu, kadii name nee yua nruda lan yukun yuu ndankache ndanuna kanra na hi yuva'a naguiki chi nuyu uhi no yuu nondi no'o vienes chi nendugajan keno'o jun okunu ujun na'a erencia dakandué ujun ujun landerá ndedame tuu, diunde dikonde nikañenró oduachi ho yunguade namende unrá nikujeni yudeno, nojani chi ngué enche nguedangu dioniña najachindeche ndekaña chinda chindo'o odajuinia ndakunde endo ndiguiche ndijun uduna nachivee ne cuenta kuneña na kachidio kué ndandechi ndekude me chinee dejun adivichi nduku me'a adue fiere chen naduate ndaduu ndio nukuinia ndakanuu xhena'a.